Opiraamaduq ummaq tuujaos, et säält oppiq asjo. Koolõh hariligult ummaq opiraamaduq mitmil ainil ja sis säält saat tuu opisisu niiüteldäq kätte, et saat oppiq.